Ny tanjon'ny zavakanto amin'ny fiarahamoniny, eo ny mahafinaritry izany hoe mampifalifaly ny fiarahamoniny amin'ny alalan'ny zavakanto ataon'olo araiky de ny zavakanto koa mety mampita hafatra na mitondra hafatra hoan'ny fiarahamoniny, misy raha zany tian'ny olo mpanakanto araiky <hesitation> ampidiriny na ampitany agnatiny zavakanto ataony zany hoe zany mampifalifaly, mahafinaritry, avekeo mampita hafatra magnanatra koa ny zavakanto.